Hūi! Aloha e kuʻu tī! Ua lohe wau i ka nūhou. Hulō! Hulō! Ua paʻa male ʻolua! Hoʻomaikaʻi nui iā ʻolua ʻo kāu kāne aloha. Manaʻolana wau ua holo maikaʻi loa nā mea a pau o ka lā, ua ʻike wau i nā kiʻi, a ua keu a ka nani kou lole male! <gasps> Uh! Nani lua ʻole! A no laila, aloha wau iā ʻoe! Hoʻomaikaʻi!